<noise> To menmandi na eko mutunci ka dusu sosai ka sosai kana gidi Idi inii zaafanane sosai ka sosai gita maita ɗakwaro ma shinɗe mu wali ka ini inka batta lukutigid dai mu shinɗako kasu kunna ayam muwali ka dusu kana gidi Dahiru de lauke dai dusu dama kasu kunna ayam duk bimandi ku nhinbad ka belu ta beɗi swhinɗoma maza-maza mu wali ku kurbine a gida ɗakwaro to dole fa Ndag yardikaye na shiɗe <noise> wali sannan dusma in ndala ka bi mandi na kurba sune ye nanna ku nhimbad ka belu ma beɗi nanna sakatine mu shiɗi mu wali mu etu memmandi na etu mu yiontu mu lantu kwaro in dai marka, ma keke ye mu asa keke in markai kuma gida ɗautako ma mashinye ama ini Baballe ini babi ka mashin se mu wali, wali a gini teɗise yaya inafa ayekabi mandi nala ka nzafawhinnau amma mana ka mashitika 'yam sai mu shinɗi mu wali baretimuye <noise> mulanka mu 'yaneka men mu 'yanekaye katumu kunnumun ndetu ma marka ma zira ziratumu ko kuma mu wali a gita rabjetumu ko kuma kara mundankayefa mu yintu mu zenika mashinni mu kasni ka maru mu wali mu janetu anka minti tumu anka waya mu takau mu saka memu a ndaru ko bisco mu hada ka memufa dauwadiye har 'yasi ma funtasi ma riyasu lokaci ma jaga lailaiye. ﻿Gi baninai nan ndalo ini ba kwarhini mandi ma kwarai kuma ini <noise> ndetu ɗabi'a hiniyi waɗibai ka mamu ndetu dai mun ndetu ma mu dainani <noise> to ditu shine mun ndetu mu tame a batta ba niynai kumu mu to dumufa da to memmandi ngaƃan 'yenetumu da to shikenan ance na yinto a bice yinne ta kau a gini ye sai kun ndet menku a gitu sai kundetu ko'yeyi shira tuku to shine shin ɗikafa ndenetafa mu aiki giɗo don saboda mafe ma akau kawai na taru cana canau mu walanka abifa mu tudtumu mu etu memmandi ma etu fa a'a sambarka fa to amma ini ngaƃan ɗabi'ani waɗi bai ka mamu to shine to nga kuwa in ɗabi'atiku waɗi ka ini lbaiya lamari tikau na ɗawa waɗi bai ka mini saboka <noise> ini dama halayyama mandi ini na akai dikau ka ɗafa mini bai to ka ɗafeka mini bai kan na ina bai inda knaa nga ka eka markaka ini dama ra'ayituku waɗiye to na giɗesi a tingi waɗi ba zumbulum tuku waɗi bai ini ndalaka men waɗi ku ekatau ɗikau kane ndalabai kana ini na yarda ka ɗikabai sabokau eka tsammani nanna kanna ka tamasi tinda memandi ini nda eyi dika ka ndalanta ƃibai da ra'ayituku waɗi kanniye kwaina meke tuku katuku ka gamata amma inni. zumbulinni na bita ko kuma hankalini dai na tame inda hankalini na bita duk men ku 'yako ini ndala mini sai eyi mini dagu to kana markatuku na nda waɗi bai amma baku waɗiye to giɗmemmandi nga, waɗi tamusikaye.